إلا كان بالامكان ديالي باش نتخلص من مشكله عالميه فاكيد المشكله ديال التلوث لانها ظاهره كبيره وانتشرت بزاف في العالم. وتهدد البشريه وتهدد الكون. لانها كتسبب بزااف ديال الامراض والدول كتصرف عليها بزاف ديال الفلوس فلهدا خاصنا نتحركو كاملين باش نتجنب هذا الظاهره باش نعيشو في امن وسلام وبصحه جيده